<hesitation> Laha zaho misafidy aloha <hesitation> kafe ro tena tiako <noise> satria igny zany <noise> maha-actif an-tegna igny amy journée laha an-tegna mihina kafe marandraigny, satria an-tegna mahataro rerareraky avao igny zany am'le a- vue moa le torimaso fa tsy de ampy loatsy amizao amin'ny resaky hoe fiaina eto <hesitation> an-drenivohitsy eto sarotsarotsy ahampy torimaso tena ampy torimaso be an-tegna.